نفضل ناكل <hesitation> الصباح نحب سوء الصباح نفضل <hesitation> الخبزة المحمصة والجبن والمربى والجهوة بالحليب، ولا نشرب مرة شاي بحليب أو بتبدحي أو دحي هيكي من غير أي حاجة حاجة لذيذة هيكي وصحية أكثر.